﻿Dama indai ci ena danɗa baiye na tanni ai sai ini enasi amma dici ci ena bai dan kuti na yacidi talle ma awarayi bai tunda ca yanadanɗa bai to na eci talle a miya na yaci bai, ance unau ance ma na waluka makarantama na yindi bai na yana kwarta takwarano na eunako kwarta takwaranaye na jauka yanaka dandau inda dita ai ka lawa baikuma tanka na tin gi natame nada nalayaku talle ance ku gidannasi kuma kwa yano wannan yi bai kuyana danɗabai dan kuti ance fatta yan to ankun na zabe miya ɗaci nazabe miya to na ina kara ka hyadda na ebai ance dan kuti ina wallahi na walana a kwar ta takwaranau na waluka a kwarta takwarana ya kutame da na yintibai ko ku tamanka da na eku awara na inabai na yakudi talle bai sabun ma na yakudi bai ko sabun ma na bakudi bai ko sa bun ku tamankama na yadi bai da ace da sallah guda sallah guda waikena murna eye waike na made, na made na tafi yanni ka dan ɗau kala belu se inau inaye yanna da ɗa kala wadi kunaa <noise> nanakatame da kuti na eka talle ma awara guda amma na yana danda kala belu bai, to ummanai ma dalane bai he yankaye nzafena dafi tamakuti to ina ote na ina kara dusuye ummasu na yasu babasu na yasu to dan kuti inaye na yakudi tallebai eyi ancema to hikenan ina ma. ﻿Na wa ko na eko dakwaro ye na ai funnaka <noise> na funnako na yuko dakwaraya na funnaka na luke kuko kwartuku ma nan di a kwartuku bai ma barantana ku yabatena di raino na nadi baima a kwartuku na nadi bai ma wal naka ya shikenan ka ruwa na bai nan nadi a kwar tuku bai dan kuti tingana meku inda duk ku ndala yana men bai saide na yankaye to ance nawala aahh umma na enekale, na ene kale kuma na wenesuka gam na ina nadanɗo kare koda ku dan ɗan na bai ma na waka mennau na dan ɗa mennau, na dan ɗa meannu ance na dan ɗa har kala belu na jani takalmi no ma yawau, najani gale no na jani lifaya no na bara ku bai kuma ko a amina na barata bai, na bara ta bai ah nabari nabarci basai nabara ta bai ah nabarci basai bai ote na bareci basaiye kwa barana bai ai sai ku enama ku yan bai barantana nabarku basai ai kwa barana bai ancai dai inau na wai naka a rakunma, na wainaka a rakunma, na wainaka a rakun ah nayinti bai na yinti bai na yintu a miya na yinti bai ance duku mandi ku ndala yanakare bai ance to ah ance indika ma agi baffanau barnena kwayin kuma har ka diberta jagau amma na baraku bai na bauta ka diberta jagai kwayinyi kuma na jane ka takalmi no ka ka i ance takalmina kala kunnu ance ai se kwarta takwarano ma ma ena dan ɗa ku ena dan ɗa bai ma na yakudi talle yibai jan na walidi a kwarta takwara no ai na yanadi dan ɗai duku nedai. ﻿Dukune na nuk naku kwa wuna kwayin bai ance iyi, ance umma ace dama kwa janena mayan bai, kwa janena ayam bai kwa Jananena ayan bai inaye kuma in dafi yaku talle, indafi ya ku talle dukuye kwa Janena bai shikenan ance ina na yuka dakwaraye shikenan na yuka da kwaraya waike futtinki, wai ke futtinki na yuka da kwaraya ance ina ance muncan kaleka chacha bai ance inau yankaye kuma ku zennaye ko wadi na gufti bai amma ku zan taye na gufti tesi kuma kwa yata men bai amma ina na gufti bai kwa yana menbai inama amma duta kwa dukwate bai ino kuma kwa yana kare bai na ya kudi bai, na ya kudi bai kuichaima tamu naeku bai na yaku bai ka ruwa na bai ka duku inda kam ance ka hankaliku kwa ina bai ah <hesitation> ance umma mu yane kiya wadi ma kwayin, mu yane kiya, mu yane kiyafa amman bawan Allah yan tosabarage ma maita banza ,lttun katum bachodi, sautin bachodi amma se ase bartum dubu bachodi to dan kuti wallah kwayintun ah ma lukani bai, ma lukani bai ina na jane ka kezima ka munsu dan haushi nce fa wana yanfa mu cankaya ma ina sosaifa amma yan kaye nabaramu kwayin gam bai ai se ka waɗa bai ehyi na lemu wada bai kamen bai amma kuma mu eni wa na anye na baramu kwayin gambai to dum ma yani di wana bai ma yani di wana bai. ﻿Ance mala mudai mu etu kiya ka zanbai'i mu yane kiya ka zamba'iye to ma wuna mu detumu wai ko waike de we gyaeuto war wadi dai yaye mu ey nu eyi anko en anko ya ance aise mala ina mala wala a makaranta mawalan muku a makaranata ye to la nala ina tumu dando ta sallah ma wanta menbai ance ma wanta memmbai, don allah umma to ku enasi, ku enasi ku tame a baba bare rabi dukuma ku bare rabe se ku enasi ance anse nala da kwarta nala dakwarta sulema. da kwarta sule ayan ko anko kwa yana bai kwa yamu anko bai ance aise lauke waka kwayinma anko se inane na wa kwayinma anko bai ance kwa yana anko yi bai kenan to shikenan tunda kwa dan ɗana bai inana danɗa ka mennau kuma na danɗi kaye kam na yakudi bai kona ene baremana nabara kudi ko badu bai huma nabara ku badu bai kuma ko ku chema teɗa na bai don saboka ko ku tedan nakama na bara kudi bai ance tunda ku kudan ka yana kwa dan ɗana kare bai aise kare ma yawa ne ma yawane amma kwadanɗana bai dan kuti se gi talle ye kutame dana eku he gi danɗaye kwa yana bai to shikenan hna ance kamen na tama ku bai, ance nga na wuna nga eka dakwarau nga futtini ance nga eka ɗa kwaraye ai mizani na jauka yanisi, najauk yanisi kuma kushan bai ku share kuma ko kwaya na chacha bai mik. ﻿Mike na ina mennau, na ina mennau kaba mate na bai kuma na anka nhina taliya ina ka ruwa na ka duku bai ko nawa kwayin na uleku bai kuma aise shinkafa ayam ko na wako na u leku bai ka amu na ka duku bai ance indo kan kugi dasi a dalanta amina naye ku dalane bai dan kuti ka ruwa na ka duku bai yankaye ance inda ku ena dan ɗa ma ku kudan siko ance daƙwaurata sule ayanma nala gade mentau ai daƙwarta izema nanna gade mentau shuikenan ka dan ɗa bai wai ke isukau waike dan ɗu kare kala wadi ance nanafa har lenma auye dan ɗanka kare kala wadi amma inane ku kuɗan ka dan ɗanau to dan kuti inau ka ruwa wan bai kamen sena ka bai na mata diku bai gidmen ku yan kau shikenan yutaka yawau inda kan duku ƙwaye na mate ku se ku tame da na eka tunani bai to ance na tanu suka ai, na tanekusi ai yanka da ku tame ku manta nesi to natane kusi ance fatta sallah ayam tab an ce sallah yan daci gudi na shetu bai, na we na hade shinkafa ka lo ne kawai sallah ayan na kaleka daci gudi na shetu bai anshau yan na wakaye kai nace gagudaya harka ma mugunta ance na sha suna ansho anya kai ka yadda na ina bai ance nala mayaka walawiyon no ma ina anshau daci sallah ayan muchanka kale wadaya haba kai ma waka mp tumu ma yawan, ma ''ya wau saboka fatta sallah mundafi dire.